كنكون وحدي بلاك اللعبه لنحب نديرها هي ندور الدراجه و لا مكانش ندي كره و نتكور فيه في لرض هذا مكان.